Aga ero bank ero bank nge kantoroq onronna tauwe mattaro duiq sibawa onronna tauwe biasa minreng duiq tapiq iyemi ko minreng duiq tauwe ko engka jaminanna iyanaro yaseng bank